जे मेरे मोलेन्दे दारके चोरी अले कारा के तब आऊ पुलिस वाडिक फोन करदा कि दुइ चोरूइ कार राखे चोरे एतुकिया आअणे से मेरे सामणी चोरे में देखें आऊ गवाही देऊ।